L'aspirapurvuli è un machinariu ca veni usatu pi aspirari purvulazzu, muddichii e cosi sìmili. È custituita di na parti ca veni a cuntattu cu li superfici, un tubu ca trasmetti chiddu ca veni aspiratu e havi un saccu chi raccogghi chiddu ca passa dintra. Attraversu un ventilaturi, tuttu chiddu ca veni aspiratu veni trascinatu dintra e catturatu nta na bursa di cuntinimentu, ca manteni tuttu dintra.